अगाडिके जमाना के आदमी सब न स्टोभ मे भात, तरकारी पाकैत रहे की t कहेला t अगाडि गैस न रहे की गैस मे भात, तरकारी पकाई। की त स्टोभ रहे की त चुल रहे। त माने आदमी सब स्टोभ मे भात, तरकारी पकाई त रहे की। आ अगाडि के स्टोभ सब गोल रहै त रहे। आ स्टोभ मे न तनिगो गोर भी रहैत रहे। उमे मटितेल रखाई त रहे। स्टोभ मे वासर से हावा कसेवाला भी रहैत रहे। स्टोभ मे तनीगो नुट जैसन बर्नल रहे। एगो स्टोभ पिन भी रहे तब जाके स्टोभमे मटितेल रखके हावा कसैत रहे। उ मे मटितेल जखुन तला बहरा न निकले तखुनीला वासर से हावा कसे की। आ तैयो न निकले न बर्नल मे से हावा तब जके स्टोभ पिन से बर्नल मे घोपाइत रहे। तब जाके नीमन से मटितेल बाहरा विगे लागे तब जाके उमे सलाहिसे चाहे लाइटर से स्टोभ के बार लेइत रहे ओकरा बाद स्टोभ मे भात, दाल, तिउना निन के ओकनीके न उहे से खाइत रहे की।